دراسة التاريخ مهمة مرة عشان تعلمنا من أخطاء الماضي وتساعدنا نفهم كيف وصلنا لما نحن فيه اليوم? تاريخ يعطيك فكرة عن تطور الشعوب وتطور الثقافات وتطور الأحداث اللي شكلت العالم. لو ما عرفنا تاريخنا ما راح نقدر نبني مستقبلنا بشكل صحيح هو مو بس تواريخ وأحداث بل دروس وحكم من تجارب الناس قبلنا.